<hesitation> Koa avy aminah zao e, <hesitation> le fomba hitako hoe mahômby mbô ampihegny hagniny mba tsy hariarihagna fahatany e, <hesitation> vôlongany kalôngany kaofa ahandro hagniny e, de aleo tonga de atao juste leha ampy <hesitation> agnareo jiaby antragno akao, amjay lagny tsara hatramy faragny hagniny na koa hoe raha ôhatra hoe misy ambigny le hagniny, tsy tonga de ariàgna fô fa raha mitarimy biby agnare e de afaka amiagna le biby tariminareo regny le ankerahan-kagniny.